A oe harus, ngone manusia ne harus fo gahi garamoi ge fo jujur, jujur nege ene yo penting te ngone na ahu nena, a gatebe garamoi ne mansia ngone fo gahi mansia na garamoi ge, gatebe ngone fo paka mansia na gosora, paka mansia na igo, mansia to percaya ngone nege untuk ngone fo lila ona na harta nege harus ngone fo gahi ona na nyinga ge ene tongo ifa, gatege harus ngone fo jujur, ene ma hasil tora gatebe juta moi, ngone harus so waje te ona, so ngaje ona waje nege ena ma ija juta moi, ifa bato sodo ngone fo maku tasala ge ena jang rewa. dadi harus jujur